जू आदर्श विवहा सरल अर निजी वोलु जख केवल मेरा करीबी अर परिवार वाला शामिल वोला खुला वातवरंड मा सम्हारो थोड़ा रस्मे धलु अर सब दगडी ख़ुशी पल मा मैं अप्रु आदर्श विवहा मनोलु।